Lingu we te yungo octopush, rungun aftirabe sangye jiyon niles bandum aga, gam dum heba kodum nyamira zaya gobo, rungun aftirabe man gam dim dillira pabbeji fere fere dum wanchacha chakandiyam.